ترکیه د اروپا او آسیا تر منځ د موقعیت له کبله یو بډای فرهنګي هیواد دی. دلته د رمضان میاشت او لوی اختر په درناوي سره لمانځل کېږي. د چای څښل، د مشرتابه درناوی، او د ودونو دودونه ډېر ارزښت لري.